رأس السنة الميلادية يكون في أول يوم من السنة، اه عيد العمال يكون في <hesitation> الأول من الشهر الخامس، <hesitation> عيد الأم يكون في الواحد وعشرين من آذاك، عيد الفطر يكون في عشرين آذار، <hesitation> عيد الأظحى يكون في الأول من الشهر السادس حزير